Gny <noise> fietsem-po <noise> ñy mibaiko <noise> gn' eritseritsy <noise> sy gny say. <noise> Laha fa <noise> gny fihetse-po <noise> gny mikorota <noise> ohatsy; da <noise> lasa masiaky <noise> gny saitegna; <noise> da igny koa <noise> mitariky <noise> gny fihetsiky.